اول وظيفة لي كانت في مجال الكتابة والمحتوى بدأت اكتب مقالات لمواقع الكترونية صغيرة كانت تجربة ممتعة. لانها كانت فرصة للتعبير عن افكاري وتعلم مهارات جديدة في الكتابة. والتحرير. في <hesitation> البداية كان الامر تحدي لانني كنت جديد في المجال بس مع الوقت بدأت استمتع اكثر بالعملية. واشعر بالفخر لما اشوف مقالاتي منشورة وتأثر عالناس